Ohohle mere re gwolo daa kamula kamu where kpobo eki where dee zee wheve koko erae ho whe je koko erea ho whe ure ro ame the ama na je horo no whe vegbe whe ve woi fiho oto wheive ewoi kpobo kitchen wheve wo kpoboueou where ve fi ougar fihie whe ve fi milk fihie whe ve da whe ve ro akara ro aal oware nome re re koyohie oye